Eah <noise> ko dzaŋyo mya shiti bintli daŋ mə shiti kuci mya cop fuskai mya shiti ma tli namtsə ɓanɗaŋ watləŋ ma mya tli namtsə mə gyelaŋ gna dzyil kitan ɗaŋ ma fi toh mya mya mya ɓəɗi gna la mə sum ɗi dən mə man shin dzha ɓasəm mya shin dzha ɓasəm toh myani aghən turawa dai ghən nyghən nyobtə mə yirshi gyo ɗan ca tswa kafa tə gyo ɗan ca gnyi gynobtə gon ca gnyinə gos mbalwa gon ca gnyinə gos wa gon ca tswani gos kafa mya ngyelaŋɗi namtsə to mya man <noise> ma ndaiɗi ɗa vin injes toh ma cedshi ca righən ndara gna:n? toh yan ca rghən ndara toh mə sum mə nyoli mə wushitu mə wushi tu to la:n ɗan ca yelən fa mya gnalnə nə wurɓa amma fa lu:ghən coŋ ghai uhn gon ya wultu yir wurɓaŋ mbina tan tə uhn gon ya mani kuma tu wo ci zali wan kaɗa a vu:ŋ mbina tan tə in yatli yaficik sau wupsə yanima dzu:n wo ngapti dzaŋgon yaman ko ka cettəŋ ma wo dli wurɓa vərghə mai kyau uhn mya shiti mya fughən wasəŋ vi: toh ma nyoli mə tli məsən tu gya kamtsan mə tsənni mə gna taɗi mya kwan gna taɗi wopm toh mə shiti irin karfe wubsə ko nandam ya fi toh mya ɓəɗi gna jaraba tə gna pitina gə yelghən ball toh ma tli nə ball yelghən toh dzaŋ ya fi gna karfe watsəmai yafi toh mə mə shiti mə tli dən toh a vyaghən ghəryo ɗaŋ mya diya mə fi ghəndi dzaŋ gon gos kawai mya tləni namtsə yan mə ndaɗi ɓil kasuwaŋ mya fi la mya fi la mya fi la ya ngab tu ma vyai namtsə dzaŋyi har dzaŋ wo ndai mya fi la mya fi la uhn dzaŋ ya dləri toh məsəŋ tsənni gəs gwas mya tsənni gəs gwas dzaŋ ya tsali daŋ a njiri toh mə sum a la:n gin har yir dzaŋ malghən toh mə mbi gna gnamtsə mə gaiɗi jaŋ yar nə gyo daŋ ma man sha wud gya gna mad mən ko galtsə yan mə tlə gi:ghən kitn galtsə kuma gighən gal gos kam daŋni ma gomma tu nə polghən a tumi ya tlənə gighən gal dzaŋ gi mya gi gal daga ɓintlə uhn dzaŋ ya ngab dli toh mə dlishi washi mə sumi a kiwo a dzaŋ gya gon gwasəŋ ghəndi so ko vyaghən gyo tə maghən wos yel dzaŋgi mya tlənə gighən gal kya ngab kiwo gya gon yan nə farko bazara toh ka gi dzaŋ ya ngab dli kə ca shi wasəŋyi kə ngab kiwo ghəndi har dzaŋ malghən uh-nda a man na:dshi amma yan watla̱ a gha shoŋyi toh ka ɗiya ka gi kitn ɓintli tə sutu toh eah yandiyoɗaŋ mə wultu ko vyaghən gyo tə dzaŋ wosoi yi cik ko vyaghən gyo tə dzaŋwos dzaŋ gon gos ka vya ka cobkəyi ba la:won ɗaŋ ɓanɗaŋ myani mən tlwaghən kittəŋ gin gəvəd ya mbwai dzaŋgon gon gos ka tsən kitə ləb tləghənəŋ kə vyai dən dara toh ko vyaghən gyo dai masaman voni namboŋ ko vyaghən gyo citə maghən wos gon gos katu nə gama kinə a a polghən ta mbiki gəd məndi ka tli nə dlar ghə aure to gon gos kuma banə aureŋ gon kuma nə məskən toh yandiyo ɗaŋ mə wultu ko dzaŋyi gyo tə maghəni wos vyaghəni gon gos ma gos ka tləni kasuwa myani dai bamya fin laghə gobnatiŋ myani dai ma wultu <noise> mya ɓəɗi gya kasuwa dzaŋgon ma tli gna dzyad dzyad dzaŋgon mə gnal gna wurɓan mə shini te <noise> yobe mya tli gya gaɓan alkali nə kasuwa dzaŋgon mya tli azare nə kasuwa dzaŋgon mya tləni <hesitation> lokoja mya tli lokoja tə gya gna karurukan a lokaci musaman a lokaci lahiya lokaci gi ma ba ma ɗa garesəŋ ka tu mya mbudɗi ndə:r don ghərwon dan myai ghərwon ɗaŋ mya righən ghai ghəndi <noise> a tsənghən ghə rayuwan.